Shkurti osht muj i lezetshëm. Shkurti pak m’i kujton shkurtabiqt e Borëbardhës për shkak se osht muj përnime i shkurt edhe kalon qaq shpejt saqë nuk e nin. Shkurti osht si derë gjysë e qelun, si t’kalon shkurti menihere ki me hi n’mars edhe menihere hin pranvera. Kur hin pranvera gjithçka o pozitive.